Nanguo ire ñexo kutaka indañuxu jun ñexuu ku uenta kutakaxu ñexu, cebolla nexo ya'á vinda kexuu nuu chu nama kedu tachí, nama tuu chiatu tanta nuvaxu kuada tevaxu andon ndakexu chuu, njanuu chi iko tachí nma teyu tuu nama tu tungujan ondañoto ini bolso nda'a, xuchijaxu yangubul xujana nudngu tachí nama ndito ngue ya'a jan chichi yachi una nci ya'á ndojana ndakenro idoni ko'o, ndodo iho ndodo iho tatevaxu taka indanduxu yanaxu xhevaxu nodo iho ndakexu chingui chindaguxu nama tenguu duguxu kua nda iko tachí chinanda tekuaxu kua yee, v'a vena kuvetá vee vajan chí yachi njuna tungu yachí nguna ndi ndodon iho natavax ndaka iin duu ndana xhuyaxu ján tu kue tu ta iko tachí jan yateguaxu.